کچالو نږدې تل شتون لري. پیاز هم د کال زیاتره میاشتو کې شته. مرچکې په ګرمو میاشتو کې ډېرې وي. ګازرې ژمي ته پیدا کېږي. پالک ژمي ته تازه وي. تربوزي سبزیجات لکه کډو او بینډۍ دوبی ته وي